Tsú xkúꞌ i̱tháa̱n lístíi̱ e̱yo̱o̱ jún. Xu̱wáánꞌ, mbáá aꞌdáxúwánꞌ nákhi̱ nagu̱maa, mi̱tsi̱ndxa̱ꞌjuaa̱ mi̱dxu̱ꞌ jma̱a̱ꞌ xanáá, na̱ke̱. Ngáa̱ mi̱ra̱thaa̱n rííí mandxaꞌjua̱jmaa̱ xa̱bu̱ tsúúú xiéríi̱, o̱ mbáá xkú tsú xiéríi̱, nandxaꞌjué. Ngáa̱ mú mi̱ra̱thaa̱n ma̱wanúu̱ guꞌjuáá, nawánúu̱, lístú lístú eꞌnii̱ mú rí aratháa̱n rí ñúúꞌ ma̱ꞌnii̱ mayangoo̱, xawii xtáa̱. Tsú xu̱wáánꞌ lístíi̱. Ngáa̱ xúꞌkhui̱ mááá mbáá xkúꞌ akhi̱i̱ mangaa, mú rí nákhííí mi̱tha̱gíꞌdi̱i mi̱i̱, mi̱tha̱ni̱i̱, mi̱thru̱gua̱a̱, ma̱tha̱rígu xíliuu̱. Nákhí ikhú igi̱da̱ꞌ edxu̱u̱ xkúꞌ skui̱, xújnii jaꞌnii mbá jamba̱a̱ rí ma̱ꞌge. Mú rí ikháán naya̱cháa̱ mbá jamba̱a̱ rí buénú xkua̱ꞌnii jaꞌnii má eꞌyoo̱ ikhaa̱, ngáa̱ mú rí mi̱yu̱cháa̱ mbá jamba̱a̱ náa̱ rí mitsídánꞌ, xánújngoo̱, porke rí táma̱ñuu̱ xkua̱ꞌnii jaꞌnii nákhí chímba̱a̱ rí niwaꞌsngáa̱, intelijéntíi̱ wáú xkúꞌ skui̱. Mú mi̱ra̱thaa̱n rí magáyúu̱, magáyúu̱. Mú mi̱ra̱thaa̱n rí mañuu má ma̱ꞌge, mañuu má ma̱ꞌge. Porke xkuaꞌnii waꞌsngáa̱, ngáa̱ nagi̱da̱ꞌ edxu̱u̱ mangaa. Ngáa̱ mú rí ándo̱o̱ rí mi̱tha̱ri̱yíi̱ mú rí tsíwi̱ji̱ magui̱, o̱ tsíwi̱ji̱ maguii̱n rá, nawi̱ji̱ xkui̱ rá, porke ndaꞌyoo̱ rí nakiꞌnáa̱, <hesitation> ngáa̱ mú ríndo̱o nadxuu̱, nadxuu̱ mangaa̱ xkui̱ rá. Mixtiꞌkhuun a̱jmi̱i xkúꞌ skui̱ e̱yo̱o̱ ikhúúnꞌ, ngáa̱ nudxawíi̱n mangaa rí mi̱ra̱thuu̱n.